Ndikkinami mi wona haa ailan feere am ngam wawan tomi wadi sa'a mi tokki laabiiji mi munyi mi yari bone mi wawan mi hisa egaa bawo nden tomi hisi bo woodi kubaruuji duddi jei mi yeccata mi hokka be habaru.